Fomba fagnendasagny atody io manko e farany e sotry indrindra mangalaky atody igny anao da mangalaky lasety takobogny aninao amignao aodikodigny eky izy sady mamana menaky avao anao zany agnenty ah may sara gne menaky asianao sira gn'atody igny da arotsakinao amignao hitenao sara izy tsy hiraikitra sy ho may da avaikinao indraiky mandeha da ahorongorony ane sanany na izy tapelapelaky igny tonda igny gn'anigny ambony e lasety da pare.